اوہ تاں سچ مچ بہت شرمندگی دی گل ہے کہ میں تیرا جنم دن بھُل گیا یار۔ منوں سچ مچ معاف کر دے، پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کم دی روٹین وچ فس گیا ہاں۔ سماں ہی نہیں سی تے تُو میرے لئی بہت خاص ہے، تے تیرا جنم دن وی میرے لئی بہت اہمیت رکھدا ہے۔ مینوں پوری امید ہے کہ تُو مینوں سمجھے گا تے میری غلطی نوں معاف کرے گا۔ اگلے ہفتے تیری فیورٹ جگہ تے ڈنر میری طرفوں پکا ہے۔ ایہ گلتی وار وار نہیں ہووے گی، میں اس توں سبق لیا ہے۔ تیرے بنا جشن کدے وی پورا نہیں ہو جاوے گا تے اگلی واری پکا یاد رکھاں گا۔ خوش رہیں تے ہمیشہ مسکراؤ۔ جنم دن مبارک، یار۔